Tantara nanamarika any Soisy ndreky zen̈y taminy arivo dimanjato sivy folo raiky amby tôno in̈y Soisy nanjary konfe- Kônfederasiôn Soisy. Nanano karazan̈y pakita àby ren̈y izy mba hanamariky fahaleovan-ten̈any.